Tadidinao ve ilay ianao niresaka momba ny fialan-tsasatra nofinofinofisinao? Tamin'izany fotoana izany ianao dia nitsiriritra ireo olona mpanefoefo izay afaka mandeha mitety ny <hesitation> tany maro. Raha azoko tsara izany an, dia ny vola no fototry ny olana ho anao. Ianao anefa tsy voatery hitety ny tontolo vao hahita hafaliana sy hasambarana. <noise> Atombohy amin'izay akaiky aloha ka zakan'ny tsenanao, fa ho avy miadana eo ny sisa. Ranomasina no mampitsiriritra anao? Sa tontolo voajanahary anaty ala maitso mavana, itoeran'ny fahanginana ary tsy aharenesana afa-tsy feom-boronkely misioka isa-maraina? Inty ary misy fanomezana avy amiko e! Misy fikambanana any mikarakara fitsangantsanganana iraisana. Azo nihafiana ny sarany ka dia nosoratako any ny anarantsika. Mbola manana iray volana isika alohan'izay mba hiomanana tsara. Faly ve ianao?